دراسة الأدب مهمة لإنها تفتحلك أبواب جديدة وتخليك تفهم ثقافات مختلفة، الأدب يعكس مشاعر وأفكار الناس، وهدا يعزز قدرتك علي التفكير النقدي والتعبير عن نسك اللي يشوفها عديمة الفائدة، ممكن ما يكون ما جدر يستفيد يعني من جمالياتها، أو يشوفها حتي بصورتها الحقيقية بصورتها الأعمق. <noise>